टेप माजे एक क्रमांक असलिली म्हणजे एक अशी वस्तु जेचेर क्रमांक अस्तात आणि तेच्य मदातिन आम्ही काये मेजुंग शकतो म्हणजे यी वस्तु टेलर, कारपेंटर, आणि खूप श्या कपड्यांच्या कारखान्यान सुद्धा खूप उपयोगाची वस्तु अस्त। जेच्य मदातिन आम्ही काये मापू शकतो एकट्याची हाइट सुद्धा मेजू शकतो आणि लंबी रुंदी सुद्धा। घर बंधताना सुद्धा येचो काही प्रमाणान उपयोग जात।